والله ما أفضل لا الدراجة ولا السيارة ولا الجطار ترى لو أنه لو في حجز طيران ياسلام والله كفيت و وفيت لكن أي دراجة نسافر فيها واي سيارة والله أني مافيني أجلس هالجلسة الطويلة بالسيارة والجطار أنا يعجبني الطيران أسهل شي.